Mir klan a taem ithogn necha ut, debes mamar cha chlan cha unecha mauseng. Daka morta necha ut de mamar cha ut tu autseng ia autha museng ma mar nget abes mamar ia autha museng ma guchang. Autha museng mamar nget ma chlancha ut tiki necha ma glit de utit ki necha ma nget da mar nget pacha ut sachong de chule de ut drem ut tet pachem nget. Daka museng ma chlana guchang ut drem uthi ma uthi don necha nget duk ut tet pachem kama mar nget ngia drem a chlan a klan a chule ut klan de ithit mudu ma themi thong necha ut bes mamar ut necha thek macha guchang daka morta necha ut ta thit sa ut drem ia klan de ithit cha museng de chlan da ithit da ut drem cha museng de chlan de ithit da ut tet pachenget. Da ut tet mamar pachem nget. Daka mudu ma themithong necha ut abes ut drem mamar a mavenem mavenem bechaut. Da ithit ma morta necha ut de sa ut dren ia chlan uthi tuluvatha utha thes ura uthi tulu vama es pe va vet diva chlan cha tha tet de se mek kma selamerki ura chonea. De ut tet pechamda de uthi tulu vatha tha mamar diva sevek kama museng a veng bik daka chlan a mudu ma thaem ithong necha utdeabes ut drem da ithit ma morta nech ut, de sa ut drem nechama git.